Amiko zany azo atao ny fihinanana placebo satria ndraindraiky zany ianao tsy marary fa ny sainao zany efa <hesitation> efa zatra hoe rehefa ohatran'izao zany nao de mila mihinana fanafody foana, mila mihinana fanafody foana de omen'ny dokotera karazana placebo zany anao mba hampitonitony sainao.